Koo waheshimiiwe yaani ukuvaa musingaa waabowa watitee tabia yaboowa, uka- vakahakikisha da baahara kwala sikuu yaani musinga una atile tabia yaboowa abohia, yaani vatata vakatangaa bisa atilee maadili yaboowa, <hesitation> na heshima ni kintuu chamuhimu.